الإحترام وبعض وجه الحب على خاطر <hesitation> بالإحترام ينجم يستمر الحب أما حب من غير إحترام ما نجمش يستمر، إذن <hesitation> ذيك علاش يعني حاجة مهمة برشا-برشا-برشا-برشا-برشا أنو أي علاقة-وأي علاقة وأي علاقة في الدنيا مهما باش تكون <hesitation> شنوا هي وما باش تكون شكونوا الأطراف اللى فيها وما بشتكونوا معشقون فهى يلزمها تكون أساسا مبنية على الإحترام خاطر عبد ميقدرش ميحترمش حكاية.